ni kua'a comida naá na kali-ininchi te na jɨ'ɨnchi xi jɨ'ɨnchi yuku, jɨ'ɨnchi i'i ye nchikutu á na kaai, te kandekanchii nchii na nakondejnɨi.